Check check ndikino da gatakha vaka vaka tugh ya shinkafa ɗakhaar zha vhujhugma khama shinkafa to gatekha vaka vaka dughge shinkafane vuk yuwe na shinkafa vuk yuwe toh da bulandu kha vuk shinka vuk yuwe dan check check da gata kha vuk <hesitation> yuwe saida ngyarakha gyara da dighga da dighgakha ndikina toh da bulendikha da bulandukha iri toh ɗhub unghwagh dhulb unghwagh fitsa thirnma kuluk kuluk da ɗighga rami da bulendukhe <hesitation> ndiga toh da tighgakha da tighgaka da tigh jzitsa lebura da bugha ma jzitsa wura masa jzitsa kha kitakul ma zha zha nama da digal kha gughndikina sai tughgaka sai tughgakha sai dughgakha khana dhilb nda zhikan dtughma fitsa thiama hana kul mitse ai daman vavuk tughgana shinkafa toh da tugh ga shinkafa da si <hesitation> mana sati mitse ma da sawal kha nagha nagha. Man ghwara ah fitsa ndakina ga fitso bi da nakha da mai mai ndikina ma shinkafa da mai mai vuk thirne ude ndikiro thirne vaka ndi kiro asawal shinkafi biyo seda gatakha iriye da sogha tughga ndik mitsa ndikina da tughga irina se khine khikiraɗ wufaɗ da sa sawal kha nigha nigha da fitsa ndikino ghwara toh check check ma vuk yuwe ngik yuwe vin gha damuwar yuw bi da sawal kha da sawalkha daman ndikina tilkitakul kuma nagha <hesitation> ndiɗi mass ai ngik masa in gawal masa in ghur kha shinkafa shinkafa se sa da ɓokha lebura ndikina se se di galkha ba se ndiɗ masa ndiɗ masa ndiɗ ndiɗ masa ga uso biya nagh naghba use shinkafa biyo se ndiɗe ndiɗe se ndiɗe shinkafa se ndiɗe shinkafa se ndiɗe masana da basankha ndiɗ masana to da buladu fa da bulandu fuɗe fuɗe na shinkafa de fuɗe nga masa ntuk shinkafa biyo se fuɗe kan da sawal <hesitation> fuɗe kam ghwara shinkafa untuk ghwakhaka toh grib da fitse ndik mitse da sawala masa dig mitsema da sawalkha ndiɗ masa ndik mitse. Us usema us mitse a mitse ana <hesitation> man tare ai toh shinkafama ndik mitsa nɗu ɗim ma matsa intukwa nghre unkuska <hesitation> shinkafa shinkafa se da di nɗiggagha nɗik mitsa ndikina yauwa da ɓu khuɗa biɗiga da ɓu khuɗe tsaskha se da ɓulandu kha ghure nghur magani nghurena da pesgakha toh damen ghwara ngukhakha si damen khi amma <hesitation> thirne vukka ndikiro ga sawal ga nɗa nɗakal tarbiyo se gatakha <hesitation> taki toh da <hesitation> dakal ghwara kuma semana man ghure ghure shinkafa da gatakha sukdu ngik kasukwa se nɗi gaka mekyauwa bidig adum ɓuɓa khuɗa se <hesitation> dig mitse daman pesata toh amɓesuwe toh amana shinkafangugh ndikina se a adum da ghulana adum da ghulan bidig a ghulan a mɓas u seda <hesitation> ɓulandukha ngijze zha ngijze da <hesitation> gatha gatha <hesitation> shinkafna ghir toh ghre sar ndikina da mɓuladu duvakha dig huna da mɓuladu da viga <hesitation> ghre shinkafna ngijze untuk ɗaamose ghra se ghra se ghra. To ndikina ɗa khirgagha ngabo ɗaya toh fitsa yahayo man <hesitation> ndiga zha durome yakho yo man ndiga zha baje yakhayo ndiga intuk turmi daghan man ndiga ngugh ndikina toh fitsa yagh ude ngik zhir unvaksar yakhaya kuma nga zhir se lebura da ɓu se ɓadoɓa mugha toh adinga vure a mɓulandu kure khai ava <hesitation> ava khuɗe ndikino assawal kafe un gughe ndikina to ai a khuɓuka wahala ingughe damanka da zhuwaka ai njzitsa da ɗi gaka kenan asawal mugha to da da ɗagaka ɗiga kha mekyau vuk da tigakha kan toh ngik kuɗige ai in kuɗige in murkhuwe toh da bulan du khikan shekara ndikina da buladu zhikan sheka toh da vujzaha karo se jzitsa tasa kulukwe fatsa thirna udena rabi durom ah man tare zhiya durume ai toh se nɗigaha daghan fitsa thir tas ungwagh tas kuluk tas kul mitse untuk durume da da kuɗa kha nɗikina kuɗar kuɗar kuɗar kuɗar kuɗar kuɗar kuɗar da khuɗakha toh. Ngiga <hesitation> bafe nzika nzikan bafna seda diya kha invine da diyakha vine se karfa kara yuwe da karfa kar yuwe se kha <hesitation> khiɗa zha mufi sar da khida zha murfi sar kenan ah khinga kitakul to adik mitse da de ɓuɓa sai da da <hesitation> ɗiyal ntuka sheka sai at ndingakha bidit da dingakha se digal adun da digal da <hesitation> tikgakha na da ghaya sare da pelth pelth pelth pelth pelth toh adum ta tiga ndikina se ngik bayeye se adalkha vuka rano da gawal fatsiyo se ba buga baje vuka <hesitation> fatsiyo se digal ɗiya vine se ghulanfa bidig da ghulane se ɓu engi se digal va vuk engi cha toh da digalkha vuk engi se sufa gan tas damanga kha ayya to se hankuri amma ngik khuɓu wahala invuka ɗiga shikafna <hesitation> vuk mekyau da vuka <hesitation> ɗigakha ndikina toh ga ghaibiya toh nzitsa <hesitation> akuya ngitsa tuwagha ga sawal vuka <hesitation> shinkafna biya. Toh da sirvaha ah <hesitation> a mɓalalu ndikina adal khawa engiye asurvagan toh daman ghwara se se sawal mugha kuna da sawal nugha tikgakha <hesitation> jhijha ndikino da tikgakha zhiya ɗalo da ntikgakha zhiya <hesitation> ma manjo unvuk ta kha toh da ntik kagha kakan naka da tikgaka <hesitation> gaba ɗaya ka toh chi chicke ɗa mbula ndukha shekghwarana se pargach shek mekyau zhiya yuwa da pargakha shege se ngik da vutsakha kira ndingakha kara asawal shinkafa engine a din gasha yuw dane toh toh adingacha yuwo seda in <hesitation> da <hesitation> da kuda ghga kita kul se da ɗuya kha yuwa zha ɗiyar yuwe ntuk khaya kitaul da diyakha yuwena intuk khaya toh dig mitse kuma se da ɗiya shinkafa sulga be kulo sulga siya tumatir atargu tumatire toh ah kuɗagh ga ndik fushek shinkafa ai da bukcha shinkafa zhezhige nzitse kiye zhitsa thuwe toh ngiga tuk ɗalgha se ɗiya yuwe. Ni sai da <hesitation> kuɗagh <hesitation> ru yuw na bidig da babuga shin kafa zhiga naghi zliya gishiri zliya tattase zhiya koriye gabba ɗaya zhiya thuwe <hesitation> ch ngitss nga thuwe bi ma nzitss kilfe saida nɗi yakha ntuk shekana to da ku ɗakha ndikina se <hesitation> ba buga <hesitation> shinkafa <hesitation> chack chakc kuɗa kha ndik chack chackha na se babuga toh ah ntiggakha deydeye toh se ghuɓa farantiye se babuga duk faranti ndikina da asawalka kafe suk zharo zhu ndig zhiɗana va zhara kokho kho kho kho kho na zha <hesitation> zhara shinkafa ukgakva untuk shinkafa na fhura shinkafa